Chiuuwaa na matseichuiiꞌnaꞌ chmeiiⁿ ñequio cwii catsueꞌ, juu catsueꞌ jom tꞌmaaⁿñe jom xuiiꞌ jndye machꞌeⁿ ndoꞌ juu chmeiiⁿ jom cachjooñe ndoꞌ mati xuiiꞌ jndye machꞌeⁿ juu chmeiiⁿ jom neiⁿncooꞌ na nncꞌoomñe na wawaaꞌ tsꞌaⁿ na nndaaꞌ tsꞌaⁿ nñenquiuuꞌ tsꞌaⁿ quioñe ee luaꞌ chaꞌxjeⁿ na cwii quiooꞌ na mꞌaaⁿ naquiiꞌ waaꞌ tsꞌaⁿ ndoꞌ juu catsueꞌ jom jeꞌ tꞌmaaⁿñe nnda̱a̱ wjaⁿ jnda̱a̱ jaañꞌeeⁿ ñequio tsꞌaⁿ ndoꞌ mati nnda̱a̱ na jom nꞌmeiⁿ catscoo nꞌmeiⁿ ntꞌomcheⁿ quiooꞌ ee cantyja na jom jneiⁿ ndoꞌ chmeiiⁿ jom xuiiti ee n tyja na jom manda̱ na wawꞌaa mꞌaaⁿñe machꞌeⁿ cwenta ndoꞌ mati juu catsueꞌ jom cwaaⁿ na nncwjeeꞌ tsꞌaⁿ na wawꞌaa jom nntseixmaⁿ ee cantyja na ticwaꞌnaⁿꞌaⁿ oo mati nncweꞌñoom quiooꞌ ee jom ticwaꞌnaⁿꞌaⁿ quiooꞌñeeⁿ jom jmeiⁿꞌñe, ncꞌuaaꞌ tsꞌoom machꞌeenaꞌ cantya na jom ticwaꞌnaⁿꞌaⁿ quiooꞌñeeⁿ ndoꞌ juu chmeiiⁿ jom meiⁿcwii tixotseiñꞌoomꞌñe jom manda̱ xeⁿ na watyeⁿcheeⁿ joꞌ chii na juu chmeiiⁿ ñequio catsueꞌ tꞌmaⁿ matseichuiiꞌnaꞌ jooyoꞌ.